Ais raisi nalo fes nalo panpa kasirua, papar taim papara nalo pamili gesi ela pa e <noise> papara elai pisa, lago pa sasaua. Inagun alaoai ela, io paif taims ka sasaua, kadaia raisi tapee lo auru soma lago kai ewaina, ka kaisia pa makia, pa soloa, taupe solo alowaia, pa atuia. Taupa atui a pa elo, pa toriaela udala pa aloina, taupa kadia tape lo kokonono, tape mala euwa tutu udala pa uraraina. Dala urara aloaina pa elowaina ela pe io, pe tabvoasa, pe topaosa lago pa eloaine pa mala tutu eisa minit pa terea. Pe tutu lago pa kakeo oua, pa kake aia ela pa ewaidia pa sekeledia lago pa aniani are nalo laulausa ela epani alowaina. <noise> Mete mampalon sipoama, pani solaiama mampalama kuria lago raisi mampa kasirua, sem mampa kasirua italai eisa kapa paif aka tri kapa. Pa kasirua palo sasasua, taupa kadaia paif taims taupa sasaua rais atela tape lo white ela pa solaiama, pa lama ausaia, ate modela io pupua pa ogena. Taupa oge aloaina lago io saba <hesitation> pa ewaina ari wikutia, mete pa ari wikutia, wikutia, wikutia taupa kadaia tapelo malo krim, ela streina pa kaisia pa irua raisiai ela pa wikutusaia. Taupa wikatusaia, pa wikutie, pa wikutia pa kadaia, tape lo krim rausu eela, krim tape onu salagani ela pa makia taupa makia ela uda pa aloina. Solo pa iruina raisiai lago pa io waina uda pa aloa, pa atusaia pa elowaina ela, elolai elai italai patalo kiki sa peleuta pa sasau, peleuta taupa alowadia, sosopene pa sasau. Sosopene taupa sasau, nimani papara atumani podoi, ela atu pa aloa, ate pa terea tape mamata, matala pa asakopoina. Pa tu isamu raisi elolai italai pa tu pa kakake buka pa aniani, pa tu, tu, tu, lago raisi tape-tape lo io, be bo mako ela morola ela pe bo eua pe bo rara asala eela pe waisala. Lago ine atikiaia a pa uraraina, uddala pa uraraina pa alo bokoina, pa alobokoina. Taupa alobo koina pa elowaina pe lo io atoro tapo asa atoro, elolai ela ine italai ate namini koapa to usuruma. Pa lao ate taa rarausuisala, ate kaketeai pa paparum nimani papara beisin padoi ela beisinai pa ugedia pa sakopaidia namini rai tauloai ela seim uwaka pa usim o taulai elia pa atokaidia ak peleua pa sasaudia. Elai elolai taupe ela aloaloadia, lago raisi pa lama kadaia, raisi ela tape rara mage magea pa alobokoina, pa alobokoina ela pa kasikasiru peletai. Are pa kasirudia nimani apara atumani podoi, papara dipa aniani nimani papara. Atumani ampa bo teredia, tadipa aniasoma te ampa akowadia, akowa sasomadia ela nimani taulo miniadia mampa aniani. Tanpa aniasoma ela peleta, peletadia palo asau. Raia ela pa lao <hesitation> italai iai palo ariso sobbi, nimani papara tomani tetereinin samani, treinin pampa lausai. Are <hesitation> io praid rais na lo edipa alo waina, pa io atwara pa bbo atokaia, atwara taupa atoka asomia lago, pa irua pe boil, tape boil, tape kokonoro asorasoma a alobokoina, raisi pa kasirua, oiel pa ogena. Oiel leba ela natola pa ogena pa gowesia, pa gowesia, gowesia, gowesia tadpa kadaia tape lo elo rausu eela pa atuia. Pa atuia pa mala uda, atuwara paka bobo ogena pa io waina gowesia, pa gowesia, gowesia, gowesia, gowesia, taupa kadaia morola mala brown raisi ela atuwara pa oge saina. Atwara taupa oge saina, are papara nalo kabuna oge atuwara oiel ta dipa ogena sos dipa iruina. Lago dipa atusaia atuwara ipa ogena, are papara ela tape, tadipa aloaloaia atuwara tadipa ogena tape mako ela io pa elowaina tape rara atoro pa kakeouna, sos pa iruina pa gowesia, gowesia akomala sos pelo mix atoro soma. Lago ela pa aloibokoina, pa alobokoina ela pa ewaidia, aloa ela pa irudia. Taupa arialowa la. Ela pa tuisau, rai tauloai ela sem uwaka pa alo tauna. <hesitation>